أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي أمم الذكاء الاصطناعي بالنسبة ليي. يعني إحنا ورادي عندنا واجد مشاكل، وجت هاذي المشكلة طول بعرض في النص وتجي تزيد جميع المشاكل الأخرى بالنسبة ليي لأن هذا الذكاء ال"جينيراتيف إيه آي" في ليه لمخاطر إحنا ما نقدر نشوفها ينعني نجوفها، بنكتشفها في المستقبل للأسف الشديد.